हम्मर खानामे सुगरके मात्रा जेहके हम्रे चिनी फे कहती ओहका चाहिं ठिक्के हुइना चाहि । यदी हमरे खानामे सुगरके मात्रा ढेर रहल खैती कहलेसे उ हम्मर शरिरमे रहल सुगर ओहके बढा देहता जउन चाहिं शरिरके तहिन या हम्मर शरिरके अङ्ग तिहिन नाई मजा रहता । तभिमारे सन्तुलित खाना खाईक तहिन हमके अपन खानामे भातके मात्रा ठिक्के परिक हिइना चाही आउर कार्बोहाइड्रेड कम होइल खाना हुइना चाहि । यहका तहिन हम्रे ठिक्के परिक भात लेहना रोटी लेहना आउ वहका सँघसँघे तरकारि चाहिं ढेर खैना या सलाद खैना तब जाके अन्य हरियर सब्जी ढेर खैना आउर कुछ मासुक भाग होइल आउर कुछ अण्डा फे खैना चाहि । अइसे करलेसति हम्मर खानामे सन्तुलित हुइता आउर सुगरके मात्रा कम हुइजिता ।